Ah karazana <hesitation> fitaovana elôktrônika aminay akagny ndraika: misy groupe a, de misy tele, misy radio de misy telefaonina, misy ordinatera koa aminay akagny a, de misy <hesitation> de misy koa <hesitation> <noise> frigo, <noise> <hesitation> bafla de karahan'zay.